Ehe! ny sakafo heveriko fa mahasara ny fitadidia zany miaro ny fifantoha, ao ny serizy, ao koa ny <hesitation> ino sy ny serizy moa fa gny chocolat, da ao koa ny tongolo, da ao koa ny trondro.